اكيد ممكن احقق <hesitation> سلام علمي بس احنا كا-انسان شخص فضولي بيحب يعرف كل حاجه-ويستكشف كل حاجه فا- <hesitation> نسبه السلام ممكن تبقي ضعيفه جدا انها تحصل